दो हजार सोलह एक यादगार साल रहो है। दो हजार सोलह में ही आठ नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाँच सौ और एक हजार रुपये के पुराने नोटन को बंद कर दाओ हतो। जे काले धन, भ्रष्टाचार और नकली नोटन पर लगाम लगाएँव्य के लाय करो गओ थो। दो हजार सोलह में ही उन्तीस सितंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करी हती जो उरी हमले के जवाब में हती। दो हजार सोलह में इसरो ने एक ही रॉकेट से बीस उपग्रह लॉन्च करे हते जो कि काबिलेतारीफ है। दो हजार सोलह में चेन्नई में भारी बारिश और बाढ़ के कारण लोगन की जिंदगी प्रभावित भई हती। दो हजार सोलह में डोनाल्ड ट्रम्प ने हिलरी क्लिंटन को हराये के अमेरिका के पैंतालिस वे राष्ट्रपति बने हते। दो हजार सोलह में केवाचे नेता फिराल को निधन भाव हतो जो कि काफी दुखद हतो। दो हजार सोलह में रियो ओलंपिक में भारत ने दो मेडल जीते हते पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में और साक्षी मलिक ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतो हतो। दो हजार सोलह में वेस्ट इंडीज ने भारत में टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जीतो हतो।